<hesitation> hitaande kaa jaasi kaa fu, defte tati, ɗiɗi, maa nay en kaa, mi janngan, sabi illa ouɗɗumi golle mi heewaa tan kaa. Kaa ley nguurndan an, defte ɗe ngaɗmi ana yaha defte capanɗe tati kaa ko njanngumi. Ɗun e ko nanndi e muuɗun.